Iin kiti ña'a ya'a chengó iin ja'a njoño'ó oha chí ixó ñamaché onrá nakenda ko'ó iná xhikaix kain no che'e, ndee nii na tuka ñama'á itáji dekichí koxhé nguu iin tortuga kuexhein kainga te'e achít ngaxhén ñache taxhii yoxó.